والله، أنا أفضل قضاء ليلة في فندق فخم لأنك تحس بالراحة والرفاهية الخدمات ممتازة، وكمان عندي خيارات أكل لذيذه وكمان إذا حبيت تريح نفسك، فيه سبا ومرافق ترفيهية. التخييم حلو، بس فيه تعب مع الشغلات اللي تحتاجها من المعدات وكمان الحشرات والمخاطر